احلي ذكري وانا صغيره كانت يوم نتيجتي في سته ابتدائي وانا كنت صغيره كدا يعني ف نجحت في ابتدائي ليه دايما بفضل فاكره الذكري دي لأن انا ساعتها كنت طالعه من الاوائل علي المدرسه وكان بابا عاملي احتفال كبير اوي انا وسط عيلتي ووسط اخواتي ف اليوم ده انا استحاله أنساه